Sabar nena ge ena ma gai iya lahaa se jang, ngone gahi ngaramoi se fo sabar ua ge ngone fo paya ma jira, dadi mansia gena gahi ngaramoi ge so dofu sabar la ngone na ahu toma gai iya ge ngone fo dadi mansia ma laha laha.